गिरीश अपनी पुरानी कलाकृतियों के लिए बहुत मशहूर है, चार-चार हजार साल पुरानी कला कृतियां और मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती हैं। और वहां के भोजन में भी ताजगी है। मौसम भी वहां बहुत बढ़िया है। यहां के व्यंजन घर में बनाना बहुत मुश्किल है। गिरीश को मिठाई और लिक्विड आइटम खाना ज्यादा पसंद है।